Dau daun hah shune sannu yi jibə sannu ki-zəun sannu lau zəun she yi jibə she sannu she sannu a yi abəg jag nah bəg kuh nmah bəi ake ke pyena wah ri bəi ghau, ghau hah sannu a pyena a təb zəun nmah bəi akeh sare wah ri bəi kah n khali khayi hah a she swoh a jibə rig sah a bəg rig ghah dari bəg ghah dari bəg sah bəg rig sah shiri noi bəg rig ghah jire a bəa yahd nəm dag daj jire a bəg hoo yiri bəg noi rig yal a aboh a bəg ho rig tagha yai hubba jag zaah jii bəg yiri buh noi bəg hoh rig jii abo yai kafin a shiu rig bie bəg mah bəg bəg nyeh bəg bahd kuh yi mani sannu mani sannu mani she are shiu rig jak təghi rig shiun rig jag təghai rig she toh yiri noí rig zəu nah a zəu zəu sannu a swana wah bəg bahd kuh yi shiri, shiri she a she swoh a jibə a bəg rig sah ko kari bəg hoo təun bub bəg fye mho rig tak akeh vəri Sannu a sunjnyeh wah bəg bahd yo anəu, amani she a she swoh apəim a bəg hoh tagha rig ziu rig yakin sheri beh bah a jibə hoh tagha bəg dagha nah wahkeh a re sannu amani bah tag sheri beh bəg dəg nah wahleh a mah bəi akeh a sumpyena wah rí bəi aku, aku she jibə sannu aku a she swo a jibə jini sannu shee bəg rig yag a bo jini bə yah wabbah jenah zaa bəg bah fam bəg bah a kurumam bahd ho bəg rig bəg rig dərig zah mrig yag bəg wubbai mrig yek kini bəg shayi abo kuw ro a shee soh a jibə zəg swag a swag ri shene bəi sannu alai a mah beh keh a huunyeh wah ri sannu ntai sannu ntai she a she swoh a mare kai a zaah rig yag whadró rig yak whai wadri tig sannu a zwarhoni wah bəg bahd yi sannu ashi Sannu nshi she a swoh a jibə rig sən sannu yai bəg sən nah sannu a lokaci keh she ri sannu a dub shine sannu a whai a she swoh jibə rig yaan rig yein sannu bəg a yai a whagha bəbəg fye bəg-bəg shijai bəg-bəg buh-bəg-bəg a təun bəg-bəg amanu rig zoa yai bəg rig yaan nah sannu a swoh she ri bəg ho yin bəg noi rig sid yai zaah fuh vən rig sannu dub-gbanawa zəun bəg bahd yí kini hwani sannu kini hwani she a she swoh a zaah rig fuh rig mare kii kang bəi rig keh kai jibə yiri buh noi rig bəi rig keh kai yakim bəg khap ho rig bəi rig keh kai ghijai bəg ho rig bəí rig zaah jag beni rig bəg jag zaah kəimi rig bəg jag mare kai sai rig a she swoh a jibə zəg wha whah ri toh yi mah yi bəi a keh dab gbinawa pyena bəi vuni a she soh vumi hah a she swoh a sannu mare kai vən rig Jiu gbah nou wah rig jibə rig sha-shai bəg rig shaa a she swoh kinau a yi mah ya bo beh bəg uhh kurumam bəg mahd wuh kurumam yai soh mah fahd rig bəg dəng zah dəng zah ahah dəng bah ahah dəng bah bəg lag jiri wuhh kurumam bəg shaar-shari wuh kurumam mrig sha a she buh gbain sid yai bəg gbad buh nwahd jau ndo nkori bəg gbaru bəg hoo kwan azəng mrig wha voh ke avau wuh kurumam a she swoh a bəg maad wuh kurumam yai a she yadda buh a yi yi nəm abəg tag yi a bəg npər bah gbiwu bah abəg bəi ake yi-wo mbəi tag yi buh bah a yi rig sah a mah yadd huunah daga boh a yi jag yai yi daun, saun shee ashe swoh jibə rig jag sannu bəg huni yai daun ghau ghau she pyena wah nshad tri keh nyi ashe bubah anəri yanzu hah swani fahd ziu rig shiu rəg nəm fal mang dri soo sanu she a she swoh a shou rig jag təgi yai kyi shiu a she swoh a bəg ri ya bəg jenah tanubari bah mah yag tanubari bari rig a bəg rig yi, bəg <hesitation> bəg mah gbah noh buh bari rig bəg toh bəg ya ake kini nhan bəg shan bəg bəg she bəg Voh a keh noi toh bəg boi she mrig sheh dari nmah ghar dari rig bəg duh buh swami yai swan dari rig bəg duh duh swami yai nswan swan swan hoo kai buh yao nduh piru yai a yad vən rig nən dag dag bah ri jii zah rig jii bah rig tag buh rig tag toh jibə həri noi a yanzu hah fad ziu rig jibə nəni noi a bəg rig nammah bəh rig dad noi n mah dad noi rig whn zaa wuh ya wha wuh voh yai bəg mah lahd shii kiní zah a rewuru bəg bahd jenah nsani ki toh kini zah nəng wah kini zah jin a yi yanəng abo dari nang hwah yad rig boh dari daun a she to nəri yi nəri dang noi jima mang bəg ləri dwab beh bəg dwab beh jibə yi bəg rig dwab beh dwab bəg mah dwab beh bah sid benben bah rig dahb zah rig dahb soh awai nang nang wha voh yai nah zəm bəg kyak swoi bah bəg gbama mah sid yai bəg kyak swoi rig swoi rig fahd swana swoi sunju yeh yi mah wah rig boh dari bəg ma bəi a keh kai bəg wah zah noi məri kodzan a she yi yi nəm jibə lari rig sah-asah toh gbama mah bamang bəg kyak swi pyena swoi sara daidai gbama uhh ru bəg wha re whh voh yai mah sah rig dau a she yi mah bər rig akeh koi yi wah zah noí a she bah a yi yinəm mah bəi akeh sannu nyeh sannu nyeh wah sannu sannu bəg swang are bəg hoo markai bəg hoo rig tag rig yai Toh yiri buh noi yiri bəg yiri buh yiri buh sid she a yi jie jii mrig wuhd nang bəg bufure yai mrig jii she soh abəg dang whi sanu gunye yo uhi tag rig mmah bəi rig yi rig seh kuh a sannu abəg rig yean sannu yai jibə rig buh bah she bəg hoo amanu amanu bəg bəg atəun bəg fye bəg bəg uhagha a she bah a jibə rig yan sannu bəg wah bəg hoo ziu amen nrig yaan sannu nkah rig vak kuruman rig she <hesitation> pa soo jibə vən rig a re sanna dab she jibə rig yan jibə rig kən nah jiu bəg a re yai nang vak kuruman nəng vak a gupər mah jima koh jesie koh npər beh re meh bəí bəg fag bəg toh woí bub bah a yi rig sah sidyi hah woi ahəu hoi whaggha woi yadda a bəg rig ndchu kal woi yadda a bəg rig tag koh a re soo she ri buh bah abəg rig pəm hah mənəm bəi mang yirig hen bəg voh a mah tag rig jia koh jesiy koh npər bel re bəg tag bəg toh buh bah a yi rig sah sid yi heh woi atəun woi hwagha woí yadda a bəg rig nahm kuh woi yadda a bəg rig tag kuh a re sooh she ri buh bah abəg pəun hah mənəm bəi mang yi rig hen bəg vash a mub tag rig a rig hen dri kuh bəg woh mrig sah dri mere kai nhoo rig bəi re aviu lori bamang amah a yanzu hah a zəg bəg hoi a zəg bah uhe zah a bodari. Heng a moh nam noi nzəj kuh swag a bo dahd alliu shi mang bəg yaza kai nəi bah huru-hu yi shee yi bəg ləri shii beshin tag dri nəm zeg-zag a fam mare kai a bo dari bəg yii bəg zəun bang wuh voh yai mang ama yanzu amch sah busau nfah abo nsa a bo dari soh awaí a mang. A viu sei hah kai sie hah kai shii mang kai shi mang bəg vii hah aviu bəg vii hah ho bupeu nhoo ya rig huu a hunu a she bah a jibə ləri sa anag ama jibə zəg uha diri jini jibə zəg wha jini bəi dri wuh awuno ama yi kuh lad bəg dre mang wuin kuh rig bang voh a bəg npər ri to bəh a kuh rig ya yai bəg rig gbah kuh daun bei ama-ama shii whin a fag bəg shee wuh mang mrig sahh nah bah abai-bai toh buh woh a nou zəun bəg zəg kəi wuh are puni ama amah fag bəg iyaye wuh ri abəg tag wuh bi ajilai wuh kah vak kuruman ri a kuh wha nang vo yai nang a kuh uha nəng voh funshumen wuhseni kurumam yo vak kuh ri bubah yi rig sah <hesitation> wuh shee ye ri tag yi punu ajilai ta yi beh a yi rig zoa yai vi viu gahgah hoo aviu la’a muh zəg atau wuh zəg yi ye re a she bubah keh a yi rig jahsah yi kah rig vak wuh ri bəg dug mpər waln kuh zəg bah asan-san rig bəi yi re keh ula kuh voh yai bah bəi mbəi nbəi rig dəg dang yi whi yi sas bah ajilai yi vak ri buh kanu a bəg kan rig yaa.